"On fuu, on ngolli e ooɗoo porosee faa gasi. Oɗon kaandi e yetteede e yoɓeedem e barkineede. Sabi golle oo wanaa golle jaafuɗo sanne, kaa no laati no ngollirɗon nii, oɗon kaandi hen". Aya mi weltaniima on du alaa kulli haali.